Bueno, ná guꞌwáxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ najmaxo̱ꞌ, e̱ste̱e̱, mbaꞌa inii daan, sartéen, mí cazuela. Mangaa najmaxo̱ꞌ balde rí ajwa̱nꞌ, rúꞌkhue̱n naꞌga̱a khaa, majan no̱ne̱xo̱ꞌ ja, especialmente para puro majan. Mí ste̱e̱, guaꞌdááxo̱ꞌ sartéen mangaa, ná nu̱ñi̱íxo̱ꞌ freír xndú, ná nu̱ñi̱íxo̱ꞌ freír, e̱ste̱e̱, <hesitation> e̱ste̱e̱, comida rí lakiin kuaꞌnii, pero guaꞌdáámáxo̱ꞌ mangaa sar- cazuela, cazuela rí- rí <hesitation> ju̱ba̱ꞌ mangaa. Rúꞌkho̱ najmaxo̱ꞌ no̱ne̱xo̱ꞌ khaa, <hesitation> mole, oo mbá guisado rí para familia mbaꞌ para mbaꞌáanxo̱ꞌ, e̱ste̱e̱, mbá cantidad rí mba̱a̱. E̱ste̱e̱, mangaa guaꞌdááxo̱ꞌ daan rí no̱ne̱xo̱ꞌ khaa yaꞌduun, yaꞌdiin xtíla̱, yaꞌdiin ge̱e̱-xede̱. E̱ste̱e̱, o i̱mba̱ tipo yaꞌduun, pero rí me̱jno̱ꞌ juun ne̱ ja. Pero mangaa guaꞌdááxo̱ꞌ, mbá rí especialmente rí no̱ne̱májánxo̱ꞌ gúwan mangaa. E̱ste̱e̱, <hesitation> gúwan depende, gúwan rí, gúwan majan, gúwan ixí, gúwan, e̱ste̱e̱, arroz o kuaꞌnii. Nuꞌ-guaꞌdááxo̱ꞌ especialmente mbá daan rúꞌkho̱ mangaa, e̱e̱n. Guaꞌdááxo̱ꞌ khaa cazuela, rí- rí-rí mediano no̱ne̱májánxo̱ꞌ khaa rí arroz, ríga̱ rí i̱wa̱á mba̱a̱ rí no̱ne̱májánxo̱ꞌ khaa mole, oo- oo <hesitation> i̱mba̱ khaa xuwi mangaa no̱no̱májánxo̱ꞌ awúun ne̱ khaa.